حيواني الأليف هو الكلب لأن احس انه هو كلش وفي و يحب الأشخاص الي يربونهف حس انه هو حيواني المفضل.